Pela ahn misy diako zay nga tegna maiky sy azoko iala, ao ma ansa nga mba <hesitation> hembegno enga ma ka ny amboako ity, efa nagniko amignao aby sakafony izy amy raha tokony beso-besoiny, tegna azafady pela sady efa <noise> i lakile ny tragno zashy ity omeko agnao ity eh, da afaka magnety tele agnao, afaka magnano ze raha tiagnao ny an-dragnoko fa iaho sy ela aho dia avy, tegna azafady nga!